Ba taaj nej chuku lí sisi tikiún rasun riñan xuj ni nari' xuj ba 'ngo urruj nej 'ngo kuahiu nej sisi tikiún kata chuj chun, ni nari' cha'nga' xuj nej ba 'ngo sikúj nej tisi tikiún ka'na' xuj ni nari' changaj xuj anaj xuj, ba taaj nej chuku lí tikián ma'an xuj riñan ta'nín xuj ro'min 'ngo chilu, tikián xuj riñan ta'ní xuj taj ki'hiaj xuj kita'a xuj kita'a xuj 'ngo chutu cha xuj, ro'min 'ngo chuche lí tikián xuj riñan ta'nín xuj taj ki'hiaj xuj nano' xuj lú cha xuj, nachikaj aché xuj aché xuj anaj takó nna nej aché xuj anaj xuj riñan ba kuche hio'ó nej, ni abi lú chiri' cha xuj nej chuku lí ta tikián ma'an xuj riñan ta'nín xuj, 'ngo ro'min 'ngo chube nej tikián xuj ta ki'hiaj xuj chi'ñanj ta'níj xuj si chi'ñanj xuj ni ni'hiaj ta'nín xuj, ni ka xuj chi'ñanj nej chuku lí ta tikián maan riñan ta'ní sani ba chuku ni muún' tikian riñan xuj, muun' muun' tikian riñan taaj xuj taj ki'hiaj xuj bé ta min 'hiaj nej chuku lí ta ta ba taaj xuj tikún' riñan, ni ba taaj xuj tikián maan riñan ta'ní xuj bé ta min 'hiaj nej xuj.